طبعًا نوعين من الطعام لبقية حياتي لازم اختار، يمكن اختار رز ودياي لأنه طعمه لذيذ ومتعدد في التحضير، وأنا أحب موت المسبوج المجبوس أموت فيه والبرياني أحبه وايد. أحب أكل ثريد.